Jo ma u ndutu snack, ngë ndutu ha, përçë kërkonj të ha shurbise simplici, ad esempiu menanvet ha klëmsh me di viskote, brumit a prancu e pran u pomeriggiu bunj na merenda me na frutta, per esempiu një bananë, një molle, pran mbrënvenit ha një per esempiu çë di një thele mish, një ncallatë, një piadhine me salmon të këmisurë.